نقعد نشد البروتابل بتاعى نكونتكت بيه والا نقعد مثلا نقرأ في كتاب معين نحبوا نطالعوا على التليفون بتاعي وإلا مثلا نقعد ماشية چاية نعدي في الوقت في محطة الحافلة آآ وإلا ناك ناخد شوية قلوب ناكلهم في ال-في المحطة وهكاكا يتعدى الوقت نتصور فيسع فيسع.